Sigasi chin gaca tu buiin dxii o tu biñinnin, chin racarabi tu dxiin yihca buiinn- tu vaporuin culu yanhbi cun di´dzibi tin para gunahn ayudar labi tubitúnh ya sigasxih buiñusxha sca buiinn- syahah binechu binechu shubinarun chxíchi guicarú nunh mazcaín shubirú lonh chxíchi cobachxírun hasta chisxhí gunlu guanta cobachixírun, chxíchi sxíhugariru garú lanhñisxhíru ya que han guyaloh chxíchi yugarí buiinn- gah´ba, ya siga chin raca stoo buiinn- dulori ca´dxi buinra buiinn- usa pur plantin nin nah medicinal, nin gurirá ningla nah anh un lo dáan, yicah buiinnan del churu dulori guícarú nun ruda guzobalu guítabiin lanh tu posillon ya que guyalo bi´tabiin guelún osi del hay buesan guicaru batash chxíyi gaính gaính chxíchi guéluh garati nicxhi rashuinh nigla rudaxhi si del raca yihca buiinn- dulori lanh guzobaru gué´luh garati nixchí para xhiacasa´ca buiinn, ya neh lo dáan soba tu bi yaginh ni lah sabila lanh sooban loh dáan, zoban gaíin chxíchi zoban guélun tin del raca stooru lanh ramuexhí dxushan par garati cosa nin racá buiinn. Siga bado´hinra chin cah shunrabí, costumbre nah ca´dxi napara buiin dzáah cu´chi tin dzáah cu´chinchi ruchara buiinn- binechu binechu shuni´raban datubiti ñalaninrabípar para runan buen larabi r´charaban tin par shunrabi, ya siga biñininrá nin gañinu nahra biuhíncxhí ca´gan buiinn- shi gacarabí ca´dxi, ya siga nuvuelta racarabi tzi´pa, tzi´pa rachiñinu racará biñinin chin racanaldarabí ya ca´dxi nah costumbre lu´sha baihra buiinn- scaraba xihinraba s´dabiraban chxíchi rucaraban lo´ca biñinintin par cue´san. sigasi chin riaba buiinn- raxhiba ca´dxi nah costumbre rua´guiw, ruá guíw rachiñinu hasta nah ruas guiwnu, soba tubi yáhin lán batagueza doíin ya nixhí ria buiinn- riacaba, chxíchi un buiinn- rsibann- loh cobade xhiin par rucha buiinnan tin par raca naltán, chxíchi scaban laischí, chxíchi ruchíbiduban cun tu lashin, ya sigasi del chiabalú gacá náahlu gíinin ñira buiin ca´dxi chxíchi guicarú ñisa dzidxi sixhicaca gusohbarún gaíin gaíin cun bataga yáhxu chxíchi lanh shu liensonchí chíban binechu binechu nashan hasta chisi gunlú guanta, chxíchi guicaru tu la´dxin guhtubirún nichi runra ramuexhi ca´dxi.